Le horita ndreky, izy bibin-dragnomasiny aveke tongotrinazy kara mirantsarantsana, avekeo aminjaigny izy izy kôfa mipetaky amin'ny raha raiky igny, sarotro be hialany amin'igny.